Le filtre à eau zegny karazagna raha araiky ampiasaigny agnadiovagna ragno, de <hesitation> ambony ery misy fanokafagna azy, de ahidigna ary le rano mbola mal- maloto de misy vatovaton-draha misy produit io de mandalo igny le rano de mitavagna ambony le loto fa m- mirorogno ambany le rano mady mety sotroigna.